<hesitation> I zany an, zava-dehibe mi zany, tegna ilegna zany le miala, miala kely amin'ny tontolo numerika, satria mba mampisy <hesitation> hevitra vaovao misiry agnatin'ny saignanao an, de mba mampa <hesitation> midestre- lasa hoe mba sy ho stressé koa zany agnao an de mila malaka rivotra kely longany de amizay agnao managna fisaignana vaovao ndreka entinao hiatrika le asanao agnatin'ny numerika.